ما اعتقد ان الآلات راح تملك مشاعر مثل الانسان رغم التقدم الكبير في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لأن المشاعر هي جزء من الطبيعة البشرية، وتكون مرتبطة بتجارب، الحياة والتفاعلات النفسية، أما الآلات قد تقدر تحاكي مشاعر الإنسان وتتصرف بشكل معين، لكن ما بيكون عندها نفس العمق أو الوعي اللي عند البشر المشاعر، تحتاج خبرات حية، والآلات ما عندها القدرة على الإحساس بنفس الطريقة.